<hesitation> Ny atao hoe banky moa zany de mazava hoazy hoe' <hesitation> amin'ny alalan'ny banky zany hangalan'ny mpiasa iray izy am'karamany satsia tsy ho araka raha hoe anome karama isan'olona ny mpiasa raha ao amin'ny orinasa anankiray. De banky koa afaka agnajariÃ vola, de banky koa zany afaky hoe mampindram-bola ho an'olona misy projet atao de afaka amerenana tsikelikely.